Val la pena porque sonin más sanus i menus dañinus, peru si tienis las perras. Si eris probi, pos chacha, pa sel probi enos Mairilis, te vienis pal puebru que a lo menus comis orgánicu en sin pagá-lu a preciu de Corti Inglés o de Club del Gourmet. I deviamus tous de golvel a cogel la costumbri de cogechal, enque sea poquina cosa porque qualisquiá cosa que unu cautiva tamién le da a una un atalantu mental mu güenu.